Maro atokotry ka, misy zao aminay agny zao karazany soata, donoky, balamboay, a mokary, aty moa zany e croissant, misy hoe mofo dopaigny io, misy hoe koba, fa io sy de malaza aminay agny loatry.